Arannde ɗum arta yi, to ɗum girbake ñebbe kaw kaw, ɗum wartirii ɗe, sey ɗum itta tuundi ɗi, ɗum waɗa famentin maaje, to ɗum waɗi famentin maaje, sey ɗum juɗa ɗe, to ɗum juɗii ɗe, sey ɗum lila ɗe, to ɗe njoori, sey ɗum nama ɗe, to ɗum nami ɗe, sey ɗum itta ndiyam ɗam, sey ɗum ɓeyda milik, ɗum waɗa mooldin, ɗum waɗa pakejin, ɗum heɓi coklete won ɗon.